مافي طعام مفضل بس أكيد المحشي، المحاشي بأنواعها هي الأفضل! تختلف الإجابات حسب الوقت خلال السنة؟ طبعا أكيد بس يظل الأكل المفضل موجود طول السنة. هو المفضل.